بالطبع! الأرقام هي: ثلاثة، أحد عشر، صفر، سبعة، خمسة عشر، خمسة، تسعة، اثنان، عشرة، ستة، واحد، أربعة، اثنا عشر، ثمانية، أربعة عشر، ثلاثة عشر. هذي أرقام عشوائية، ونتمنى تعجبك!